أفظل ذكرى لى أتذكرها لما كنت ألعب مع بنات الجيران، كنا نبنى بيوت صغيرة ونتخيل اننا نعيش فيها، كمان كنا ن-نطبخ، وكمان كنا على أساس نسوى نفسنا متزوجات ومخلفات، كانت أيام حلوة وكانت لحظات بريئة ممتعة، كنا نتخيل أن أحنا ربات بيوت.